Tamin'ny hitanao tam'projet-ntsika ti- teo iny za ndraiky tena mafy leroa t- izitima taminakay tamin'iny za nge leroa any any am'sivy alina any vao tonga an-trano bôkeo zaho tsisy fotoana mihotsy bakeo miasa foana fa zio ndraiky heureusement zaka io mba vita ein am'plasiny tsara ndraiky bôkeo patronakay faly tam'raha iny.